Too tongkɨyil ku mwaseni tongkɨyil ni shwal, ɗiikyen ɓee kome ɗii mu kat kumeɓii muw amma mwaseɗe kamin tɨ kɨyakal tɨ kɨ kat ɓii tɨ kashel pooka ɓeese nikɨ wuun. Ɓii ni mop shwal, ɓii ni mop shwal pome ɓuum muw, pome ɓuum muw yil ku mase ni shwal ga muraap, ɗiikyen ɓee ɗii mukyel mopti muraap poyaki a meɓee jong jong amma mwase nya pe potul potul mop twa mun mop twa mun mɨ dakas kaɗe mop mop pee njel mun sosai, ɗiikɨn tongkɨyil kumwase ɗee ni. mwase pe ti na haryi set rep meɓii ɓee ni wuun, ɗiikyen kat nga ku kwe kobo paat ɓee'nga ni pe kai ngu nga me tar vel amma mwaseɗee ayaaaa kat nji ku kwe kangang kume nya ka naira paat kuɗiikyen. Yi ki kasuwa mwase yi chan ɓiikuseɗe poɓuum muw, yi chan kuseɗe poɓuum muw yi chan kuseɗe poɓuum muw a anile ɓee wat mop Njep mop yakal mop kwat ɓii ku tɨ tu kwat kwe ciin ɗii muw mop ɗii na mengu ɗeen meɓiini mopki tenmang mop na mengu okot poolu muw mop tenmang, badama tɨ yet poolu fung pe <hesitation> wahala ni mun metɓal ɗiikɨnyi kuseɗe anile njep ɓiimop pwat shini, shini, shini badama tɨ ku ter ku sam kat ku sam dang ku kyel mop ɓwp poolu mengu ɗii na nga poso gom ɗii tɨ kai pet ane tɨ nawani ɗe sogom <noise> hee mun pe cin ɓii kutɨ mu ɓetni ɗii mu bakuni, yi okot poolu kat yi ter yi kyel mop ɓwap poolu yitayi put pomak ku njii ɗɛeng mu mop mangyi mop ɗelkuni mop tɨ mop kɨ ɗom kaza kaza ḏeni at mop ki kunjii kinar shit kinar shit kat ɗii piya piya njii dang yi nji wul kuseen katba ɗii piya njii muw ɓi mop tɨ mop njiku <hesitation> mopsat sakal kutɨ yi nji ɗiikuni. Yi cin ku shwa njel ku wuun ku wuun tɨ ku kat sakal ɗee ni ɗii, ku ki ku ɗen kɨ pe kumop tɨ ku ɗen ɗii kat ku ki ku ɗen mop rye mop njimang sakal ɗeeni ma ba mop ɗii wa ɓoot ngurum ni nga muw, mop tu ngurumni yakal mop so kweee yakal mop so sakal tu mop tongse ku ɗuar ɗikunapese. kai gaskiya zamani ku mwase ni kumun wahala ku mun kɨ shwani. Ɗiikɨn lokaci ku seɗe ni sai panan kyek kat ba a panan ɗii cin ɗak min muw ɓɛ ɓiini pak ngurum mop pe muaraap ku poonok tun lokai mɨ mop ni bani wul muw, kɨtong kɨ kyel bindiga ɗi orrse bindiga ɗii orse aɛh panaan mɨti mun poo ɗangni poo panaan tɨ panaan le ɓiiɗeni sam ɗii, kat ba pannan ɗiile cin ɗak min muw mun pe makmuw mun pe mwan ɗeng kwakashak ape mɨni mwase koyi kɨ sak soo ma kɨ bakɨ njii ka njel kɨ njii njel ba ɓiiso kutɨ kɨ set taki tɨ ɨle kugshwa ko kuwa tile kug irim muw tile kug meɓiise muw tɨ yi tiiyi kusuk tɨ kusuk yakal ɗii, tɨ ku ɓaaku kat ɓiiso tɨ ku baku so ɗii ku njep muw. njel ku mun njelku mun kɨ na ni mwase ɗeni sai a panaan don gaskiya kat a naan ɗii cin ɗakmin muw ɓe ba mun pe iya muw kusum mun yewa kɨ dikɨ wong amm ɗong ku shwa ku njepmop ku tɨ mop lap mop mwoak tɨ yit mop katpe kuup ɗii. Kat ba njep mop ɓuut mop kɨg muw bamop pee iya sam, anila ɓiimop ɗii faru kɨ orr laa ɗe laa tɨ ame ku tɨ kat tɨ shi shel ɓuut nihii, anile njipa shi ki shi cin ɓi ɗee. pesese ɓee tongkɨyil ku mwase ni shwal kaa la shwak a ka poo kugog ku ɗii ka namokot ku ɗii yaka ɓii cinung tongkɨyil ɗee ni shwal asese